To iu kiu raka no si po o, hosik mea, a, vatoto ava naban, a he a ra'oer o toto pir kir viah avah. Kir goe a met. Ki te ha rer ki te vaviah rer po oeh. A, iu pet no si a, he ra'oer ama, tah ki, te- te vaviah bat rer ki goe a, gon ta ma kamis hat. Ma kamis abuabuh. Si te ki te tem o re po oeh. Mea, meh tah, eo to iu pet no si a, iu bi to te tem o re po oeh, mea ki, vakavar o mo, iu pir pa te po oeh. Ki te vamomor rer po oeh.